Karazagna hira le haiko zao ai, <hesitation> misy zao pop, de jazz, RNB, hip hop, country, de hira gasy, <hesitation> rap ee, ah vako-drazagna, de hira classique koa, de <hesitation> hira évangélique.